तुमची सगळ्यांची टीम स्पिरिट खूप बरी आसा। आयज तुमची पहली कब्बडी मॅच आासली। तुमच्या फुडया वोडले वोडले प्लेयर्स आासले तरीय तुमी <hesitation> तेंका अजीबात भीयेन्क ना आणी आपले शंभर टक्के दिले। काय वेळार तुमका दुखापती सुद्धा जाले तरीय आास्ताना तुमी काशीट हार मानुंक ना ह्या बगून मका तुमचेर गर्व जाता आनी तुमच्या फुडल्या आयुष्यान सुद्धा तुमी आाशीत सगळ्या आव्हानांक फेस करताली आनी तुमच्या घराचा नाव तुमी वैर कडतल्यात ह्यीय माझी तुमचे कडसून अपेक्षा आसा।